Yo kom angada ko mokho bé goune ké a fo guébé kéna gouné ké khalou gna bon kani kou khalou iwa kono i kountigona ta ni féré ay tigono kha anti khénkhéné bo na ay tigono kha anti khénkhéné si kénkén ŋi khénkhéné akha khénkhé wakhati nianéyi yo goundafoni kounkou ŋa awa xiyé igatini xiyé ma siné koun nkhénkho ma gobo ima gaba khénkhéné kouwaŋéta soké niakha pétéyoga ta i guiri i takhou ado diérinté yo kou khénkho ma gabo wala ŋa koutou.